بحب احتفل بعيد ميلادى ان انا اعمل عي ميلادى فمكان حلو جدا و اجيب تورته واجيب ايس كريم و اعزم كل صحابى ونشغل اغانى انا وصحابى و نقعد نرقص مع بعض و كمان هما يعملولى مفاجاه و يجبولى هددايا كتير الهدايا اللى انا بحبها اكتر هددايا بحبها هى البلاى ستيشن وبحب كرة القدم بحب ان انا يجيلى كوره او حتى تيشرت مشهور بحب كل دا دا افضل شىء